हमरे रोजेदिन खैति आइल खाना फेन फरक फरक मेलके रहता । कुइ खाना खैबो कहलेतिति हम्मर साँस गिन्धैता कहलेतिति कुइ खाना खैबो कहलेतिति हम्मर मुह आउ साँस नाइ गिन्धैता । खाना तमाम मेलके रहतियाँ मुल खाइ बिरिया दुनु मेलके खाना मिठ लगता । साँस गिन्धैना होबे या नाइ गिन्धैना होबे, सब मेलके खाना कैहदेउ मिठे लगता । अब गिन्धैना खानामे खास करके सिध्ला खैबोत मुह बेढम गिन्धैता । यदि कुइ सिध्ला खाके कुइ मनैंकतिया कुइ गैगेल कहलेतिति मनैं अलगट्टे पता पा लेहतियाँ कि फलाने आज सिध्ला खैले हैं कहिके । अइसने करके मुडा खैबो कहलेतिति फेकुन मुह गिन्धैता । कुइ मुडाक सलाद उलाद खा लहल कहलेतिति डरर् दे डकर दहल कहलेतिति मनैं अलगट्टे पता पा लहतियाँ यि मनैं मुडा खैले है कहिके । अइसने करके पेज खैबो कहलेतिति पेजके सलाद खैबो कहलेतिति फेकुन मुह गिन्धैता । प्याज तेना उनामे डरबो कहलेतिति पाकजिता तौ उइसनओला नाइ गिन्धैता जौन सलाद काटके खैबो ओलाभर गिन्धैता अइसने करके लासुन फेकुन खैबो तौ मुह गिन्धैता । तेना उनामे प्याज कैसा खैबो कहलेतिति ते नाइ गिन्धैता मुल कुइ कुइ मनैंक लासुन अइसने खैना फेकुन बान रहता, तौ उइसन खैबो कहलेतिति लासुन खाके फेकुन मुह बेढम गिन्धैता ।